Chni hayungo hatai kotor bodol o kwbangma tamjaknai rwchabjagnai tei tamrogwui mwsajagnai kwbangma manwui rok tongo. Jemon rwchabfru taamjagnai manwui kwbangma tongo. Ang sai mano bisingo khe je ang sai manmani taamjaknaini mung ongkha guitar basi sumui sarenda kham bajna tobla piano trumpet saxophone bell sitar violin amtwuirok hai kwbangma manwui rok tongo taamjaknai. Bukhugbai bai rwchabjaknai bo bajna hinjhai bukhukbai subui rwchabjagnai manwui. Khaam hingkhai yak bai taamjaknai manwui.